Ndeto aby ñy karazan- draha mañeno: ñy piano,-ñy gitara.-ñy violent.- ñy flute. -ñy trompeta.-ñy saxofony.-ñy baterista. -ñy violent. - ñy harimonika. -ñy trombony.-ñy kilarine.-ñy iokarina.-ñy mandoliny. -ñy banjo.- ñy xylofony.-ñ'akordion.-ñy marimba.-ñy tantely. -ñy syntetize. - ñy aponga. -ñy basy gita<…>.